Vietnam banentun dado <hesitation> kilesatii kiles ishian lila gudioa mal amtan kiles lila gudi itatet lila kasabani dado lafum kate hinguluftii maana kaban bisan kas jirenii bisan kan hidabenii mal dabeni laftun lil aratii amine laftin guda hinbontii boken hinjiru malsun.